كوني صحفي من الجزائر راح نشوفو هدا اليوم الانسان الشهير جدا براد بيت وراح نسالو على المسلسل تاعو القادم وكيفاش الدور تاعو راح يحول كامل <hesitation> المشوار المهني تاعو الى الطريق الاحسن والأفضل